Ke ich inin neka mes di mes diciembre naka sewa, iwa kana ich mes de febrero naka wal pewa tlatotonia iwa iwa neka asta ich junio walpewa naka kiuwi chikawak. Iwa desp- iwa ya ich neka ich noviembre, walsewa naka. Neka ich neka temporada ni okachi kiuwi a veces naka wal tialtni tesiwil, neka porque ps naka sewa. Este neka ampia naka sipa neka naka walpekiuwi ikon ich mes de noviembre iwa neka iwa naka tlatitikuini iwa o pos oya luz, iwa neka luz owala asta no aldía siguiente, porque como naka tlatitikuiniaya amo nikia walas.